<noise> Toetrandran-drô Ezipta àby io, mitovy mira- miran̈a araiky volan̈iko tio in̈y fo koa zen̈y raha. Fôtony misy lera zen̈y maiky, mafana, ary presky karàha zen̈y fo mandava-taon̈o. Fa mirasa aroe fô ze arakaraka tan̈y misy anao. Koa hafa zen̈y amin'ny party misy Saharaha àby io, hafa koa zen̈y misy irô mediterane àby io. Fa karàkaràha zen̈y, mitovitovy fo.